Ny rameva <noise> da biby <noise> fantatsy fa afaky mively amin'ny tontolo maigna be toy ny agny agnefitsy agny. i rambony igny zany da manampy azy hitahiry rano. Da i io koa mana metabôlisma mifagnaraky amin'ny hafanà sy ny fisian'ny rano.